I will choose chicken number one yeah chicken and rice I will choose them for ley rest of my life because lo tw- lo two thing is very much eatable yeah I will choose them because a will really carry me for a good time and build myself up and build ley body so I will like to chew yeah